واحد مشي يزور صحبه ولما مشي ليه صادف عندهم في البيت واحده هناك كانت من بنات اهل صحبه جات تزورهم في نفس اليوم داك فعجبته شديد واتعرف عليها وحباها شديد وبدا معاها قصه حب طويله وكتب فيها شعر وكانت علاقه قويه لكن اهل البت ابو يخلوهم يعرسوا ابوها كان دايرها لي ود عمها اصلهم كانوا متفقين هو واخوه علي كده من الشفع كانوا صغار والزاد الطين بله انو ود عمها كان كتشبك فيها شديد وعاجباه وداير يعرسها وبيحبها غايتوا بعد تدخلات كتيره ووساطات وقومه وقعده ودق للبت وحبس في البيت ومشاكل ما عندها اول ولا اخر و بعد مده ما طويله حتن ربك يسر ليهم والاهل وافقوا وعرسها